मैं जो है खूबसरूती तें गाएबो पसंद करुंगो चूंके मौयै ऐसो लागतुए। मेरी आवाज जो है अरिजीत सिंह जैसी है बामे जो है नैकाद दुखु है दर्दुआ और मैं जो है बा चीज तें रिलातयु कर पांतु तो में गाएबो पसंद करुंगो। जबकी मौयै नाचबो नईं आंतुई नाकौं तो नाच तो में सकतुई नाऊं। जा वजह तें मैं जो है गाने अच्छे अच्छेऊ गाए लेतुन। अरिजीत सिंह केयू गाने गाए लैतुन और जो है पंजाबी सिंगिंगु कर लेतुन। तो जा वजह तें में गाएबो पसंद करुंगो। बजाए नाचबे कर नाचबे में का है क मौयै नईकउ आंत नईं नाचबो।